Numo nuududu yug- yugonnó yê numo bizi yugonnó yê du hanirîe koo, numo du nuududu yugonnãá to di du hanari. Ndû nũwo nuududu, nuududu-ã nooša yê kizena dunada yê gunna yida. Nuududu-ã, nuududu-ã yunu ôwu ôwusu a ma kasndirĩ to du čî ni četu ma kastiri. Odu nîhe zunda ha ni tiyendi kizena zunda ha ni tiyendi. Nuududu čûo, numo nuududu čîĩ haki du aũ mozú, budi. Ôwusu kaziĩ mannu du nuududu to čî ũ. Nuududu-ã ada kunu-ã ha ni gunna kûmnje hundã yîsu ni kizena ha čeni. Nuududu guru ni kodoli nohudo, nuududu guru ni yoo nuududu guru ni yuzo kôi dôula di yina yibeyindiã yuzo hunu to. Yuguruu ni Gunna numi-ĩ du tedi. Odu numi-ĩ gunna <hesitation> ôwusu ôwusu anna-ã čoŋgĩ to di du tigiri. Ai nuduu nuduudu-ã, to kizena yida <hesitation> nuduudu gudi yuzo, karaha ada nû budi numi-ĩ du tugandĩ mannu yuzo yodurkĩ, yuzo to mannu duudu gunú čîidi, yuzo to mannu kizena anna-ã ha čeni. <hesitation> yoo nû kôi dubulo wûni čendoo mannu yuzo yerčini. Yuzo to tedu ni anna-ã gûri čoŋgi ada kuna-ã gûri čoŋgi. Gûri <hesitation> ôwusu kasčindĩ du ma četu kasčindi. To mannu kizena ha čeni. Ôwusu a nû čûsu kasndirĩ to di du karahaa ada mundu tugandi, yoo numi-ĩ du kôi yina yibeyindiã masnaa budi čûo yuzo yodurki, <hesitation> yoo kôi dubulaa wûni čendudo yuzo yerčini yunu to gunna tunda kasnduru makuroo, kusar ndurã du nooši duyuni, kûmnje ndurã su <hesitation> yobusi. Ada aũ aŋgaldi-ĩ arraŋiĩ hûne ni duniĩ, čîidi odu kunu-ã ôwusu a kasčinĩ du yunu a yuzo ai karahaa yê. Yoo yuzo ai dubuloo yê gunna četu kasči čoŋĩ, kûmnji hunã su yîsi odi-ĩ. Odi-ĩ kûmnji hunã yîsoo kûmnji hunã yobusi. Yobusoo odu odi-ĩ sûkti hi duyini. Sûkini odu duhona hunã aũ guru duhona hunã walla zonyihidi, to koo di. Kôi larda logotara gala yugundunnãá, dubula ada wûni yeũ ni yuzo to ada-ã kasčindu ni kûmnji hundã ha yîsoo, kûmnji hundã ada-ã yobusoo sura hakundunnó tohi. Sura hakundunnoó yunu to muro čusčunu ada-ã ha čidi. Nû numaga buya-ã yê numagiã kînnie yiga čîkã yê kôi di, numaga buya-ã du zondu. Numaga buya-ã du yunu čîĩ kizenu budi čî. Dubulo hundã ni budi bui. Yoo asuba ada tugandiã mbi čadiã mbi to gunna yuzo togusi. Yuzo čuriĩ ni kasčindĩ ni anna-ã ôwuso ôwuso kasčindĩ to ni anna-ã ha nooši yibeyi čeni. Yoo kômo yina yibeyindi masnaa čindi anja yibeyindiã, yuzo yodurkiã taa ni anna-ã ha kasči ôwusu to kasčindĩ du tigiri, Dubulo hunã ni budi bui. To nuduudu gunna du nuduudu yerčini. Odu ôwusu a mbo kasndirĩ gunna to di yunu to di du ligi. To di du liwo odu kizena yibeyundu tiyendi tunda ha, nooša yibeyundu tiyendi <hesitation> yunu gudi gunú kûmnji ndurã ha yîsi. Kûmnji ndurã su yîsu ni kûmnji-ĩ yobusi, sûŋguri <hesitation> Odu de guru yunu guru de a to koo njoŋoo sura hunã mannu yugondú sura hunã haŋumó tohi. Gunnadoo ni, dahu numa ha mannu komuũ lanũwo numo du yunu duudu, ôwusu yê <hesitation> yu yuzoa yerčindiã yê taa du nugonnoó gali. Taa du, du njûwo kizena ada nuã hakindi. Nuro mannu haŋîe togusi. Nuro de aũ aŋgallo-ĩ hûne ni mûĩ yoo yunu turo čî či-ĩ hi duyindi taa ni mûĩ. Čîidi ada kuna-ã lau budi tosu. Ada kuna-ã ôwusu ai čûsu kasčundu čoŋgĩ gunna mura du <hesitation> nuduudu <hesitation> yina ada yiza ada četu kasči čoŋoo nooša yibeyi čeni. Nû numogiã kînnie-ã yiga kadada-ã čîkã yina taa yugondunnó yiŋgaldu kîzena dee ada kuna-ã ha čoobú to koo di. Kûmnje hundã de yobusú. Numa a bui-ĩ du muro yuzo yê yunu ai nuduudu kodolii yê yê gûri čoŋgiã gunna ta da du, du ada-ã ha kûmnje hundã yobusi ni nooši hi čeni. Numo bui-ĩ du njûwo de ndû kohũwo mannu yina didi môyundú. Asuba karahaa tungandiã mundu, tada mbi čadi čagi čadi yuzo yodurki. Yuzo to tunda makiri, nooši hi tiyendi. Yoo gudi hunã numo bui-ĩ du <hesitation> dubulaa hundã ni budi mundu. Kôi guru dubuli-ĩ wûni čendudo yuzo yerčini. Numo a gunna yuzo to ôro yerči kûbčunoo, hawa ai, ôwusu ai tunda mbo kasnduru makirĩ to di du nooši-ĩ du ligi kasturu makiri. Yiga kadadi-ĩ koo ôwusu makirĩ ôwusu čûsu ni ôwusu nooši yidannó ni to koo ôwusu kizena yidannó. Aya numa larda buya-ã du ôwusu a makirĩ gunna ôwusu kizena yida. Nooša yida <hesitation> numo du hanuũ njîĩ yunu a yuzo ada asuba ada yê yuzo ada dubulaa yê to koo yugonnoó gali. Ada nuã kizena du tuatidi, nuro mannu kizena du nduati. Yunu to čûo de tûguho nani kôi logotori-ĩ čîĩ odo numa tûkiĩ njîi. Ôwusu ai kasčinĩ du yunu to gunna nuduudu-ã tigiri. Nuduudu gudi gunú ôwusu ai kasči odi-ĩ čoŋĩ to di du muro kizena-ã tigirti. To ôwusu to mbo hadirĩ ŋadu kûmnji hunã su yîsi. Kûmnji hunã su yîsoo, kûmnji hunã yobusi. Kûmnji hunã yobusoo kizenu hu čeni, sûkti hi čeni. Guru de kûmnji ai do kûmnji ai yobusoo duhoni-ĩ yobusudo, duhoni-ĩ yobusoo de šûgoi suru gudi mannu yidannó togusi duhoni numa yobusoo. To koo tohoo numo du kôi yina ta kaa yizaa ta kaa yerčidia du nugonnoó gali.